أكتر رياضة أنا خايبة فيها هي البوكس. جربتها بزاف المرات ولكن لقيت صعوبة باش نتحكم فالحركات ديالي. ما كانتش تجربة سهلة، البوكس كيطلب واحد القوة بدنية كبيرة وردود الفعل تكون سريعة، وهاد الشي لمقدرش نوصل ليه، حاولت بزاف المرات نطور من راسي ، ولكن ملقيتش راسي مرتاحة في هاد الرياضة. هداك الشي علاش مبقيتش مارستها